عاد شلون تكتب رسالة الشكر اللطيفة؟ والله تشكره وتقوله مشكور وما قصرت الله يقويك ويطول في عمرك ويعطيك الصحة والعافية.